نفظل إنو نكون عالق على جزيرة وحدي، مفردي على خاطر البقاء <hesitation> وحدي، باش يوفر لي الفرصة إنو نفكر أكثر ونتأمل، ونحاول ناخل <hesitation> القرارات من غير حتى توتر والا <hesitation> صراع، بينما إذا كنت مع العدو متاعي باش يكون صعيب برشا إنو نتعامل مع التوتر، والوضع يكون أكثر صعوبة في إنو كيما نقولو نبقى على قيد الحياة.